Este nuu tuu sa’a vaii te stee nuu todo tiempuni natu kaa ka’ayo jaa ka’ntau ta’ayo a chiyo xii xiin tau, xii taura nii, xii ntauro rruú chii tu chii este va’a na sa’ayo este te na na na na naka’a ntauyo jii ta’ayo nu naun nu nu tuu jata’a iniyo nau tuu yoo va’a te va’a na sa’ayo na kani iniyo na nuku’un iniyo ín tta chuchi chii este kancha tata chuchi jiiyo, este ntí kiuni tee na nakani iniyo maa sa’agayo sua, mas chii tuu yoo va’a yua a chiiyo te nakami iniyo, yuate kuyo in nayiu te jaayo sa’a va’ayo chii nu tuu te maa va’a kuítí so’ayo nu sua jaa ma mokaani iniyo chii konte chuchi maa ma sa’aya tu’un ka’anu ini nuyo.